Onda zi koshikoto. oshitunda shamululu gwa namupolo. Koshikoto region shetu nee yetu huno okuna iikulya iiwanawa. Otunako oondunga. otunako omagongo. oma- omagongo nenge nditye oongongo. Moongongo ohamu tongo moongongo nee moongoongo ohamu zi iinima nee ndishi. ohamu zi omagongo nga hatu nu. nande haga nungwa ngaa nee ko- kiitopolwa ayihe yetu ya- ya owambo. Maara mopaife ngaye ote popi ngaa nee oshikoto shetu mu nda zi. Ya muna omidhi nehe lyandje. Tatu tatu omuna nee omigongo. ohatu monoko omagongo ngano haga hatu nu. noongongo dhi hatu tongona omahuku. tatu ningi nee omagadhi goongongo. iyaa. Otunako omatumbula. Omatumbulwa nee o- aantu oyendji kandi wete ye gashi. Maara onda hala ndi- ndi ku ye- ndi popye ngaa kutya ohaga ohaga peni nohaga yapo nomulandu guni. Go gene omatumbula oshinima hashi zi mepya. to hala wutye ohashi funduka ashike kohi yevi. Uunshitwe wa kalunga uuwanawa tuu. Iya. Omatumbula nee ngele otwayi ngaashi kaa. omatumbula nee ngono ohatu ga li pethimbo ngaa ndiya lyaantu yuuka poku teya Opo hapu liwa omatumbula. Tse otuna ko omakunde. Omakunde ohatu ga longo ngaa momapya mo. Tse tuna wo evi ewanawa moshikoto. ngaashi iilya. iilya ohatu yi meneke nawa nawa lela lela kapena kandi wete moshikoto mwa kala ondjala lela lela yiikulya ngaashi mbi hayi longwa momapya. ongele owala shapo omuntu ngu a pewa epya nenge a pewa eyana oye omunanyalo. Ashike otunako iikulya. iikulya yo iiwanawa tuu. Omakunde. omapungu. omatumbula nomahini tatu kutha moonkwandambi. Oo- oongogo. oombomboka. oombu. iinima ayihe mbyono otuyi na mondo moshikoto region mbyo. Ashike iikulya mbyono iiwanawa yo iitoye. nongele toyi li. oho kala wuuvite uuntsa lela lela kutya iyaa ngeyi ondili ondili ote li iikulya yo- yoshiwambo yili mondonga. Iyaa